त हमरा सब के पते छीये की आलू के कोल्ड स्टोरेज। नाम के एक जगह होय छीये जेकरा में बहुत मात्रा में। आलू रखे जाय छीये ज़ेकरा में आलू ठंडा होय छे। खराब नई होय छे त हम सब आलू के ठंडा। जगह में रख सके छीये जेकरा से ऊ खराब। न होय त ई एक बहुते बढ़िया तरीका छे।